komiði sæl og verið velkomin í

heyrum af elsta íþróttamóti sem enn er haldið á Íslandi og kíkjum á sjálfkeyrandi póstbíla í Japan ég heiti og nú verða sagðar

staða flugfélagsins WOW

hefur verið óljós undanfarna mánuði en nú lítur út fyrir að félaginu sé borgið að minnsta kosti í bili síðustu mánuði hefur staða WOW verið óljós og

reynt hefur verið að bjarga rekstrinum WOW skuldar mjög mikla peninga og í fyrra tapaði það rúmlega tuttugu milljörðum króna eða tuttugu þúsund milljónum þegar fyrirtæki getur ekki lengur borgað skuldir sínar verður það gjaldþrota þá er það sem fyrirtækið á tekið af eigandanum og eigum þess skipt á milli þeirra sem það skuldar það hefði mikil áhrif á samfélagið ef WOW yrði gjaldþrota

fyrirtækið er stórt með mjög marga starfsmenn og margir farþegar nýta sér þjónustu þess þegar í ljós kom að félagið væri í vandræðum voru gefin út skuldabréf skuldabréf er staðfesting á því að lán hafi verið tekið og samþykki fyrir því að það lán verði allt greitt til baka eigendur skuldabréfa WOW

hafa nú samþykkt að breyta skuldabréfum sínum í næstum helmingshlut í félaginu því þeir vilja ekki að félagið hætti það þýðir að eigendur skuldabréfanna fá að eiga hluta af fyrirtækinu í staðinn fyrir að það skuldi þeim pening ég er alltaf brattur að eðlisfari og það er ekki síst þessi hvatning sem ég hef fengið frá okkar fólki frá starfsfólkinu hérna og auðvitað skiptir félagið gríðarmiklu máli að halda þessari baráttu áfram og ég hef fulla trú á því að við klárum þetta verkefni glímukóngur og glímudrottning Íslands voru krýnd um helgina þegar Íslandsglíman fór fram það er elsta Íslandsmót í íþróttum sem er enn þá haldið Íslandsglíman var fyrst haldin árið nítján hundruð og sex á Akureyri nú hundrað og þrettán árum síðar var Íslandsglíman tvö þúsund og nítján haldin í íþróttahúsinu við strandgötu í Hafnarfirði fimm

voru skráðir til leiks og allir keppa við alla sá sem vinnur flestar glímur vinnur hinn fræga verðlaunagrip Grettisbeltið Ásmundur Hálfdán Ásmundsson úr ungmenna og íþróttasambandi Austurlands vann allar fjórar glímur sínar og varð glímukóngur Íslands fjórða árið í röð í kvennaflokki var það Jana Lind Ellertsdóttir úr

flestar glímur og hlaut

japanski pósturinn hefur verið að gera tilraunir með sjálfkeyrandi bíla til þess að bæta upp fyrir skort á starfsfólki í Tókýó er nú verið að prófa sjálfkeyrandi sendibíla sem vonast er til að leysi af hólmi mennska ökumenn bílarnir eiga að keyra um sjálfir en bara eftir fyrir fram ákveðnum leiðum þeir styðjast við og skynjara sem koma í veg fyrir að þeir keyri á eða fari af leið yfirmenn póstsins segja að póstþjónusta hafi breyst mikið og tæknin geti komið þar að góðu gagni pakkar og bréf verði hugsanlega flutt með hjálp sjálfkeyrandi bíla vélmenna og dróna í framtíðinni ef tilraunirnar ganga vel rauðar nutu lífsins í dýragarði í Ástralíu nú á dögunum þrátt fyrir nafnið eru rauðar ekkert skyldar

mjög góður